Sɛ epɛ dɛ eyɛ kɔfe a ma ebɛyɛ nye dɛ ede nsu besi gya do ma nsu no adɔ. Iwie a asaw kɔfe no ne dodow a epɛ na edze egu kɔɔpow mu. Edze egu kɔɔpow mu ewie no nna a epɛ wei- epɛ esikyere a ede bɛka ho. Obi mmpɛ esikyere wɔ ne kɔfe m' ntsi ɔno ebgya ne dɛm aa na ehwie nsu hyew kakra egu do ma -na enunum ma kɔfe ne anan. Ɔnan wie a epɛ "milk" a na ede "milk" no egu enyi ma n'enyi no asesa no asesa ayɛ dɔkɔdɔkɔ dɛ mbrɛ ɛpɛ no.